प्याज-लसन ते हम कैट के सूखे भी सकन अर प्याज-लसन ते वेते हम पीसी ते पेस्ट भी बने ते रख सकन प्याज-लसनो हम अचार बने के रख सकन बवेते हम जो हमरु मतलब क्वे केमिकल ची वेमा भी हम डुबे ते रख सकन।